﻿Abaana bashemeriirwe aba buti wabaringanizamu nabaana aba buti nabaana abemyaaka yataano yenyima, aba buti bashemeriirwe kukiza abenyima, ahabweshonga ezinaza kutaha'nsi, eshonga yokubanza kya byoona wareeba nka ahu bararaara, bararaara munju ziboniire biine amashanyarazi, biine amaizi, so buri kimwe kyoona kirimu kwonka aba kare baabaga bari mubutindi so eshaaha yoona kuhahagwaga nkenjura omusozi gubasoora kwonka hati baraba banyami barigye baramanya ngu tihiine ekirabateganiisa. Ekindi twaaza ahakyokurya, <hesitation> omwaana ararya akamere kasiikire, karimu buto kanuzire buri kimwe kyoona kirimu kwonka aba kare bakaba baryaga eshwiiga kwiiha hakiro kyokubanza kuhisa ahakyahamuheru, wareeba ezo shonga orareeba abaana kubashemeriirwe, then eyindi nshonga abaana beine ebirabashemeza nka Tv zaabo barareeba akapiira barabugana banywaani baabo bateere akapiira, kwonka ebya kare bakaba babaga <hesitation> bari naba shwenkuru baabo, ba nyokwenkuru baabo bari kuhinga, kushenya enku mbwenu bari mumbeera zekyaaro kwonka hati habwokuba karimagezi ereetire ebintu bingi tibaramanya ebyekyaaro.